Warna ia so na awamanenen so na awafandele afu a. Te naden na boe o leo samala. Fe'ek neme ndia so na awafandele hatoli la uman na warna cet a te ba'un na hatoli la hi warna ia untuk uma bo. Fe'ek neme ndia mai so na afandele hatoli la badu mal. ba'un na tok kal badu na warna ia.